<hesitation> וואס איך קוק זייער שטארק ארויף אויף מענטשן איז ווען זיי <hesitation> האבן נישט מורא צו זיין זייער אמת'דיג אין זיך און זיי האבן נישט מורא צו זאגן ווען זיי האבן געמאכט א טעות, און זיי זענען אמת'דיג מיט זיך און גענוג שטארק מיט זיך